Eh tomi heban kam mi yahan kowadi mi yiɗi mi yaha bo Miɗo waɗi yiɗde waaldaade kala so tawii mi ɗaɓɓitii no feewi. Ko waɗi faamugol ngal ngam ɗum waɗi waylude baɗte e laawol nguurndam ngal. Awa ɗum waɗi mi moƴƴude nder waɗde jaangude feere wondude kala leydi.